ایسے بڑے بڑے جانوراں ہوتے جو ایسے چھوٹے چھوٹے جانوراں پر حملہ کرتے۔ تو چھوٹے چھوٹے جانوراں ایسے، شیر ہو گیا، باگ ہو گیا، بھی ایسے، چیتا ہو گیا، ان سے بچ نہیں سکتے۔ اتنا تیز میں بھاگ نہیں سکتے، پیڑ ویڑ پر بھی چڑھ ویڑ نہیں سکتے۔ تو ایسے شیر، باگ، ان سب کے سامنے ایسے مرنے واسطے ناٹک کرتے کہ مر گئے۔ تو شیر ایسے، جو اپنے ہاتھ سے مارا ہوتا، مرا ہوا جانور نہیں کھاتا۔ تو ایسے، کچھ جانور اپنے مرنے کا ناٹک کرتے، اور ایک ہی جانوراں ہیں وہ سب، جیسے بڑا جانور آیا، وہ مرنے واسطے ناٹک کر چھوڑتے، اور شیر انہیں ایسے چھوڑ کو چلا جاتا۔ ایسا ناٹک کرنے سے ان کی جان بچ جاتی۔ تو ایسے ناٹک کرتے تاکہ ان کی جان بچ سکے، شیر کے سامنے۔